Nyimpadͻm enyim kasa nnda famu, ntsi sɛ ewͻ ͻhaw wͻ ho a metse wo ase, osiandɛ mehyɛɛ ase no nna dɛm haw no na nna mokͻ mu. Na afei dza meyɛe a ͻboaa me nye dɛ, sɛ menye nyimpa rekasa a, mohwɛ dɛ asɛm a mebɛka no, minyim no yie. Na afei so, menye hͻn ridzi nkͻmbͻ a, <noise> monnhwɛ hͻn enyiwamba mu mbom mohwɛ hͻn etsifi. Ntsi hͻn no bͻdwen dɛ morohwɛ hͻn enyiwamba mu. Ntsi ibotum ayɛ dɛm, dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a ͻbͻboa wo ma wo so akasa.